ایران دا کھان پین سبھی بہت رنگین اتے ویاپک ہن۔ ایرانی کھانے عام طور تے تازہ سمگری <hesitation> تے وڈے ہندے ہن۔ جو انہاں وچ میٹ تے سبزیاں اتے مسالیاں دی ورتوں جادا ہندی ہن۔ ایران دے کھان پین وچ کئی پرسد ونجن شامل ہن۔ لاواش، سنگک، بربری شامل ہن۔ ایرانی کباب دنیا بھر وچ اک پرسد کھان پین ہن۔ جس وچ ماس نوں مسالیاں نال میرینیٹ کرکے لمبے ٹکڑے بنا کے گرل کردے ہن۔ اس نوں عام طور تے چاول جاں روٹیاں نال کھان دیاں جاندا ہن۔ پولو پولو جاں ایرانی چاول کھانے وچ مکھی بھومکا نبھاؤندے ہن۔ ایہہ رائس نوں مسالیاں سبزیاں دے ماس نال ملا کے کھان دیاں جاندا ہن۔